Ny fomba hisitrihan'ny biby sasany, mba hanavotro ny tegnanazy arakaraka karazana biby, misy sasany misitrika ambanin'ny tany, misy sasany mandeha asa ohatra hoe: anatin'ny kakazo, misy sasany mivôny amin'ny asa ôhatra hoe magnembana, manidina ambony.